ཀུཟུ་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དེ་ལས་རོང་ལོ་སྟེང་ཕྲག་གཅིག་དེ་སྟེ་གོས་པའི་སྟེང་དེ་ཁང་གི་ན་དེ་ནག་གི་སྟེང་དེ་དོད་པེ་རུ་དེ་གུ་བསྱེད་སྟེ་ཆགས་ཤོག་རང་ཅིག་ལྷན་སེ་འགྱེད་པས་ནེ་དེ་ནམ་དོད་སྟེ་སྟེ་ཆུ་འདོག་ཟིང་ཧའི་ཕོ་ནག་གི་ཐོག་བོ་ཡིན། དེ་ལས་རོང་ལྷན་གྱི་དེ་ཆུ་རོ་ཆུ་ཀོ་མོ་ཡང་དེ་ལས་དག་པོ་འབར་རོ་མོ། ནག་གི་ཡོ་དེ་དེ་ཧ་ཁོ་མ་སུ་ང་ལག་འོ་དེ་ནག་ལོ་སྒྲུང་ཤིང་ན། ཐ་རང་ལྷན་སྒྲེད་དེཾ་ཆུ་རོ་ཆུ་ཀོ་ལྟ་དེ་མེ་གི་འབྲུན་རོ་མ་ནོ་དེ་སྤུམ་གསོ་དེ་ཏོ་དམ་པར་ལམ་མེནག་གི་སྒྲིལ་ལྷག་འདི་ནཡེ་རང་ལན་ལྷག་ཞེ་ཡིན། ཁབ་ཕས་ན་ནག་རང་ཁག་རོ་ཆིག་པ་དེ་བབ་གཏེར་དེ་དངང་བར་དེ་ཡི་ཁོར་ལེ་ཡིན།